Chingandaha quitian nuun ujun nuun ndivɨ gutɨ ain guee quita ein tindivɨ na gachi vi picu quitian andivɨ carrear range de tejer yeguacuaha vehe tin ian i nde ti guide ian andivɨ quiti aan nini quita ndivɨ te loho chi cachi yee atu atu ei ian indivɨ te ndioo jun i ta xuhu tuia gue guendivɨ ujun quiti yanyei ta ndivɨ ya.